Дар Ҷопон расми хеле хосе вуҷуд дорад. Тазим кардан, ки ҳамчун нишонаи эҳтиром истифода мешавад. Онҳо ба ҷои фақат «салом» гуфтан, сари худро каме хам мекунанд. Ҳамчунин, дар Ҷопон расми нозук ва қадимии тантанаи чойнӯшӣ вуҷуд дорад.